الرياضات اللي عايزة قوة بدنية كبيرة ممكن تبقا الجمباز عشان عايز ليونة عالية أو حاجة زي السباحة أو سباق التجديف أو ممكن سباق الدراجات أو العجل. أما الرياضات اللي عايزة قوة بدنية قليلة ممكن تبقا حاجة زي اليوجا مثلا مش محتاجة قوة بدنية.